Ny tetiky ny rameva agnazy mipetraky am'désert regny zao mba ho velo, le izy manana hoe capacité miconserver rano zany. Amin’ny vatany iny mihitsiny zany misy karazany ohatry ny hoe réservoir zay de nefa izy am’zay ohatra hoe misotro rano eny de fa misy kelikely avao mandalo agny. Na une semaine zany izy tsy misotro rano, izy iny velo avao, amin’ny organe iny avao zany misy anazy.